ممكن علشان نظام حياتي بيخليني أتمشى كتير نوعا ما فبحس إن أنا خلال الأسبوع ممكن أكون مشيت ألف خطوة مع إني بحس ألف خطوة شوية لكن <hesitation> لما أبدأ بقى علشان الأيام دي مش دراسة لكن أول ما تبدأ بقى الدراسة وكده أعتقد إن أنا ممكن أمشي ألف ونص خطوة ف الأسبوع أو أكتر كمان